Jeta ko kua <hesitation> tembiporu reta <hesitation> jokope ñanemiari yae silla, mesa <hesitation> mueble italiano silla, comedor, oi ko jeta reta ñanemiari ñai vuaja jeta yae kua reta oyeporuva jaeko ñanemiari yae mueble re